भ्रजिलो चुल्तुरे, फुत्बोलो, फुत्बोलो बेसि एतो गोरे। अग्बर् एतो फुत्बोलो। देख ज जे बहोत्, भ्रजिल् तेअम् असे, नेय्मर् असे। अरु नेय्मर्, तु सोभे जने नेय्मर् जेनो ग। अरु जेनेगे फिवे तिमेस् वोर्ल्द् चुपो जे किसे जुन्तो। फिफ वोर्ल्द् चुप्। एतो चर्निवलो बहोत् भल्के चेलेब्रतिओन् होइ। परदिसे मुसिच् तके, दन्चिन्ग् तके। अरु जुन्तो जेनेगे दन्गरो को बहोत् रेस्पेच्त् कोरे। अरु ब्रजिल् दन्चे अरु एविल कोतु बहोत् अग्बरि एसे।